Telefoŋ nawata ko haala. So tawi a haali, haala ma waylo, wonta kuraŋ, yaha. Ni woni naatta e telefoŋ he, wonta haala. Oon to heɗto haala ma.